قبل ما تشتري سيارة، تشري سيارة، أو دراجة نارية مستعملة لازم تفحص شوية حاجات مهمة، أول حاجة شوف المحرك تأكد من إنه مش في تسريب زيت، أو أصوات غريبة، تاني حاجة فحص الفرامل شوف إذا كانوا شغالين كويس وما فيهم شيء، بعدين افحص الإطارات إذا كانت لابسة، أو متآكلة.